<hesitation> Raha atambatra izy rehetra dia eo amin'ny antsasak'adiny eo fotsiny aho no mivezivezy satria tsy dia mivoaka ny trano. <hesitation> Rehefa mandeha manao fanatanjahan-tena ihany aho vao mivoaka. Izany hoe fefak'adiny mankany an, <hesitation> ary fefak'adiny miverina. Dia izay ihany isan'andro.